Nho ha la yinkwola ohadna yinkwonuwg nhogye lo owo zna zna nbm nhoye hala yinkwo haku bo yan owaza mawoyi owo za za yi, nhoye hala yi kwo shekwoyi yan nsshekwo ba pa ta mula haku bo yan duba do na wye gyi yaku bayi halo hakubo yan nge hoya haye zaye wo yin fye zhi fiwa gbmayi owa zaza wulo wuna kuma ohoye hazhi lomu halo oyidada nwa otisheyi wawu ho oza nho bala ama n zankwochi zan kwachi ohayam bonu nge zayewulo wuna nnabayi fa zhin fiwa gbmayi owobo zhn zhn kwo bma lo wo bo wo kayan bwa kwo wo gbma ba ga wo gaiciye lo wo zhi bo woye awoge abe ada woge wowo ge abe pma ho tonkwobo wuge wo zhi zanu nwo nwo nnapma bo to kwo zhn nwoi ama ozan nwo zhn ozan bynkwoi Yin kwozada nwo tabe na be ku nwowu ngagbma to ho bma haza woyi hala wo ho ku bo yan ho kuwo oho ba gyi nho gni lo ho za yinkwo yin tolo hoza yin kwo yi wa wa wan bwa zan yikwoyi haku bo yan mha zan hokubo yan kuma ho kwaduwa zhn haba gye yin kwoyi wonu who be wo sase nha pyi mi feta gye fe gni fe kni jen agana bo kpagen sai dai fe dagbma fa dagbma na jei fe dagbma najei nkwonu ge nho ge habwa yinkwo yi ga shaura yiga nge lola sase kpa ha ku bo yan yin kwo za nwo ye wa so nu nwagy onu kwo bo wa fuwa wo yiwa bmi towo ba wo fuwan to wo byi owa za mawo yidna to yinkwo yi wo nu onayi wonu wo ta laho nganciyan ama nhagye wobe nho piwo wo byi ohazamaho yi ga wo yan wo tnu na za yi nge abe abma boda nhoi n nabayi hashi wo to hasase shi To ha sa se she hashe wye haye zada nba be haba loyin ma azaje nbabe ha baloyi ma ba zhn lo nwn na babe ha ha zhi n bmi nu ba yiho kwo bala be nho kwo ba sa se nho fuwa ba byi hoga babe na za yi ba si n ho za ma hoyi ge byi kwo ye wo yi miye wolo to n hoto gye lon to nuguyin wo gni wo bei wota yi wa la ho nu nwe gye ho bmi wa ga ge be hogawo oho boda yan na yi ho chei ha gawo yi j ta gni ge ho be to azayi pma lonu wota laho za yi pya wota laho zayi pya wota zhn ho gai ci yam zayi pya woye wa gyi honu wa gye ho oho bye bye ho gni wo bwa kwo nu ye wo gni wo shi kwo nuwye wagyiho wa ya ho ama nha gye za wohoho puwa wo byi ho zama ga Wo be to wo ban bun to wo pyi gni to ala ma gna gna wo be wo yan chewo woba wo byi hozo to owonu ye wa laho. Amula nmiku taba miku gye tobabe nayayin omibugyi shemi za omi yinkwoyi mila nnabawo nnabayi mi bugyi ma shawge shekwo bmalo shemiba zhi magye milawo la omiyikwo nyibafi ya dagbm to nnayi sheybo. vi abo ba bmi dagbm to nnayi sheybo vi abo ba bmi ya kuba vi to yifilo naje yi yidagba azaje nmi bwu gyilolo n mikpe bayelo nba filo nba yin kwo yi badagba n na nkniyi zha baba ku vi oba nna ye ga a vimula bata wa yan lo oba bo zhni zhn hogye kwo daba gbma obabo zhi zhi ma aza je badna wye lo ba oba zaje ba dna wye lo ba oba zaje ba kawye lo ba oba za je zoh zoh yi yelo wa tumu ba dom ba zhi abo ndagbma ba bayan filo ba zhabo bma babaya filo ndagbma nba byi oba mula kwo to wolo ndmu nbobo nukwoi oba mwa babayi filo badagbma.